Tangiq ummaq tuu jaos, et midägi vällä tõmmadaq. Hariligult tõmmatas naklu vällä, a näütüses hambaarst tõmbas sul hamba ka vällä no- tangõgaq. Näil ummaq sis sääntseq esiqmuudu tangiq.